Nenaha salady miaraka amy môfo ny tegna tiako amin'igny izy mahampy tsara sady mahavôky fa salady tsotra tsy de mahafapo zah loatra.